والله أكثر شيء رومانسي قد شفته كان رجل العجوز <hesitation> كان يتمشى هو و زوجته <hesitation> إنها فلتت سوارتها <hesitation> رح جلس يدور له عليها و جابها و لبسها إياها و طبطب على ظهرها هكذا.